Amlette nonushda uchun juda ham qulay ovqat hisoblanib, uni tez pishirish mumkin, bunda tuxum, sabzavotlar, ko'katlar, tuzlarni barchasini bir vaqtda solib, uni dimlab qo'yish kerak bo'ladi. Besh daqiqada tayyor bo'ladi.